<hesitation> Iaho abako da sy hihina aniza hena amboarindreo ame laboratoara gnagny za, iza hena forognon'e olo zany fa e hena tiako hoagny da gne hena voajagnahary evao, satria sy fantako izany hena amboarindreo amignagny zany na hena sy- mamparary evao na hena ino evao, fa hafa vao e ronono hena vitan'e zagnahary, ohatra hoe henan'aomby, henan-dambo, henan'akoho io evao gn'hena hoaniko fa sy hihina an'izany hena namboarindreo zany iaho.